أحب أكل خبز إيراني مع جبن كيري وشاي بالحليب الريوج الكويتي الكلاسيكي. أنا أحب هذا أو جبن وطماط، <hesitation> زعتر، <hesitation> فطاير لحمة، تشذي يعني!